a ge mano, mano ge labino tora ge ena kam otu ua, ena soro yaino sari ngaramoi ma sofo. ena sari guae ma sofo, ena oyo guae ge ma yom, rai ena soro ia tam giawas ge lila giawas ma sofo ena oyo yali, rai se ena sari yadi ma sofo ge ena oyo yali. dadi mano ge sorai ngaramoi ma sofo ge, futu madoya ge ena oyo.